ʻO ka honua me Wenuse kekahi o nā hōkū hele. A eia mai kekahi mau huihui hōkū, Kekāomakaliʻi, Kaiwikuamoʻo, Mānaiakalani, Heiheionākeiki, ʻIwakeliʻi, Hōkūlei, Nānāmua me Nānāhope, ʻAʻa, Humu, Keoe me Piraʻetea. ʻO ia nā mea kaulana.